देखो सा हुकम मना देश में एक नई गड्डी लेवा वास्ता उण मिंक री आमदनी भी बड़ीया होवनी चावा है। या तो बना किस्ता पर लेवा जा वा आनी सेकंड हैंड या पुरानी गड्डी लेवा चावा दो पैसा देवा पड़ी पचा वीर का गज आपके नाम हुआ जाई।